Bio wa ani zunra ba sinuwara, oyilo o ma dɛba sinuwa ra ba sian zinhro be maba bɛ'a zinhro be bɛ buwa, mun tuma cama ovɛ yi aba zanh sianɛ azan oro rɔbura. Maba dia dirobe ,ba yi ma dii to ahan danza ba we dira.aba sinuwa ra se wa maa bun beso sin.